<...>Zaho zany añatiny andro raiky mety im-polo manenty ñy telefoniko, satria aho miresaka aminy mesazy manao be sms, ka laha tombatombanana zany, im-polooo ñy tena iii.